<hesitation> Izy koa zah tratran'izay situation zay, voalohany mamaky boky, mamaky boky maro faran'izay voavaky, reraka mamaky boky zah <hesitation> misaoma jeu, <hesitation> reraka misaoma jeu mandry de magnagno sport, zay.